<noise> Imana yade kii niukwaza vuni neliwe yani benki ngati ichumba chakutunziya <noise> ivintu vino ukulonda uku vituna vije vikusaidie uku badae kumandali kwenza <noise> vilevile umuhimu wa benki yainile uu- uu- uuzima wa benki ibenki ndichi nutar chi kumbenki <noise> yana kupela nguta chika uku salama chino chitange chichu chiche chipongena tuwa ndonga pakuyu katolowe mukole mutulahisi vile vile umazana ibenki, ibenki vini tenzi ytani benki isawa sawqa nichalo chino mukilima ali nacho chino malandiwi <noise> walima uku manyanda patanda tola kwa hio sawa nuku benki kwene vino nduta wiiki mpiya uku manyuwanda wonsi nona chanayo nishida nduzaya ndondele ngize sendi mpiya yane kwa hio umuhimu wa benki ngataliwa uvo ne manyile. <noise> Vino kulo wakulili kweneli <noise> ifanani iweno imi kopo <noise> kuli yamuya noya kupati faida <noise> Naya mwi yano yakupata iya sana umazana muntu wailuku yakopa lakini namna yakuwezia chino waile tola chichie apowa tuzana yakumpoka inganda kwa hio imi kopo ikutakiwa ya kwanza pano ile popa utali kuji pangewe mukola kweningo uji uje kwamba je ngana na kwapikia asi china chi fulu ndachitu wale kwi ngombeli kazi chi utize uyu kwapo pumukopo etu kwajili yakulia impiya zino yafuma ya kupela ziziya au mapela nguti njilu kuwasana ndukulo ndukako peji pange ndina nako na- na- nanina kopa yampela kwelu mkopa yanu nani yazu ninduku mpela yani ndanga uwa uwombeli kazi ngange ula pati faida ya mukopo ichane vingi nevyo auya salatu